Aminakay ndraiky hainao zany fite- fitadidiana zaka am'ianao tam'mbola kely reny, io zany anisany zaka <hesitation> mampiovy toetranao aty afara zany io <hesitation> ameko kabary raiky bôka anareo raha ohatra hoe za zanak'olo zatra manam-bola, zanak'olo manam-bola karaha reny de c'est lôzika basy za manana mentalité manam-bola zany e mora aminakay koa zany mo- miady am'fiaina, mora aminakay mitady vola karaha za-.